Ar nene u gaga nu, o mori. Mori ka bubu tsan pots pa kap, varam savon mio suka, varan sovan mio tov tsuna, varan giri ko buten kora, ar nene u gaga nu. miar, nene u gaganu, a voere. voere nan ots, ka ots, ka kita vabete, pa tsan va bete, kene kita u an nu. oyia rova kora nene u gaganu ovoere